སེམས་ཅན་ནང་ལས་ང་ལོ་ཕི་ཕྱི་ལབ་མཁན་སེམས་ཅེད་དི་ང་ལོ་ཆལེ་ཡ་ར་མི་ང་ཁྭན་བྱས་སེན་ཨ་དེས་ཤས་ཁད་དེ་ནེ་བསྡེར་ན་དེ་རུང་དེ་ས་ང་ཆི་ཁེམ་ན་ལོ་རིམས་ཆི་ཁེམ་ན་ཧེ་པི་ཆ་ལ་ཡང་ན་ཁོ་ལ་དེ་ཆོ་ཁེབ་བརྒྱུད་ན་ལུང་མཐུན་གཟིགས་ལྡེག་གི་ལབ་ཤས་ཨིན། དི་ཅི་སྐུད་དང་ང་ཆི་གླ་རྟ་ཕེའི་ལོ་ཐུ་ཡང་ལབ་གི་སྟོས་རིག་དེའི་ གུ་ཤས་ཨིན། ཨོ་དི་ཅི་མེ་སྐུད་ལོ་བརྒྱུད་ཆི་ཁེམ་ན་ཧེ་བི་ཆ་ལ་ཡང་ན་ང་ཆི་ཁེམ་ལ་ཁོ་ལ་ཨར་ཀེབ་བརྒྱུད་གི་དགེ་སྡོམ་ཀུ་ཌི་ལབ་ཤས་ཨིན། ཨོ་དི་ ཕྱ་མཐོའོ་ང་ལོ་སེམས་ཅེད་ནང་སྟོང་པོ་ཕི་ཕྱི་ལབ་མཁན་སེམས་ཅན་དི་ཕ་ལོ་ཆལེ་ཡ་ར་མི་ང་བག་ཆེན་ཁྭང་བྱས་འཚུགས་ནེ་བསྡེར་ན་ཁེ་ཧེ་ཆི་ཁེ་ཧེ་ཆི་ཁོ་ལ་ཨ་ཁས་དང་ཆི་ལེག་ལབ་ཐོམས་དགོངས་རྗེས་ཤས་ཨིན།